मन्दे एब विक्नि सेचोन्द् दे हन ने जेन्गु नित्छिलेबुने मन्दे को हए। भे मन्दे एब सोम्बर अन्ग्नि तकै क्लस जेन् नैनु नि मेन्से सोम् एब विक्नि <hesitation> फिर्स्त् दे हन लेइ। अनो मन्द बले कुय एब सनै पेयर्। मन्दे एब अन्ग्मि तकै निशे स्तर्तिन्ग् अन्गु स्कन बले निशे सन् बेशन ओहए अन्गु देउबल् निन् को लि दे को लन्ग ने। भे सन् औहए अन्गु क्लस उतन एब कुय सनै उतन बले मेसे कुय किन्दुत्। ओन्द अदेर् हेन् बेशन मिन्ते इन् नेव् एनेर्ग्य् सनै मेन्से सन् जय औहए सेम् एब कुदन ए। कुदन होनि ते औहए मुदम् सोम् कर्न ने। कुदन एब स्युद्द क्लस तम् मेइ जैतु।